Mahafaka mifampita fahalalana ndreka alongany a le biby isan-taranaka satria raha ohatra hoe renin'ny le biby a afaka mampianatra ny zanak'ananjy hoe kara an'zao asia magnano an'zao kara an'zao atao rehefa magnano an'zao fa raha ohatra hoe fahalalana hoe intelligent sy an de tsy afaka hifampindrana hoe intelligent avy amin'ny reniny de afindranao amin'ny zanagny.